هدي هي لطوموبيلة ديالك، الموديل الجديد وافتصادية في المازوط وفيها الأوبسيونات كاملين لي عتخليك مرتاح في السوقان، وكاين حتى الضمانة ديال ربع سنين